קבל מתשרי טונוביל ולא מוטו מסומתע', חצכ תשוף חאולת אלמוטור, ותתאכּד מכּאנאש תסריבּאת דיאל אזזית ולא שי צואת ע'ריבּה, תשוף לעג'לאת מיכּונוש מהלוכּין בזאף, תשוף אלפראנאת ואלמקוד, ותתאכּד בּלי אלח'דמה דיאלהום מזיאנה, תשוף אלדו ואלנִט'אם אלכהבּאַאי, ואלמהם חתא תשוף לאכּארט גריז ותתאכּד מכּאש חוואדית חאיבּ מקבּל.